Raha gn'amign'evitriko koa zash e fihinanan-kena izy da ara-dalana aloha raha aminah satria matoa izay nisy gne hena da azo hoagny izy zay, sy tokony hoe hisy sakasakagna ame resaky fihinana hena zany fa misy fonsiny zany hena azo hoany da misy hena azo s- sy azo hoany.